لأ مش ممكن لأن مشاعر الإنسان دي ناتجة عن تجارب شخصية ووعي بالذات وسنين كتير جدا الإنسان عاشها والبيئة اللي عاش فيها وأثرت عليه يعني حتى لو الألات دي قدرت تحاكي مشاعر الإنسان فا هي هتفضل في الأول وفي الأخر ألات مش واعية ومعندهاش خبرات وتجارب حياتية زي البشر.